एक कार कई चीजों ते मिलै ते बणदि। जेमा इंजन, ट्रासमिशन प्रणाली व्हंदि, क्च व्हंद, गियर बॉक्स ह्वंद, प्रोपेलर सॉफ्ट व्हंद, एक्सेल व्हंद, कंट्रोल पैनल व्हंद, ब्रेक व्हंद, स्टेयरिंग व्हंदि यूं सबि ते मिले ते एक कार बणदि, तेका बाद स्या कार बाजार मां ऊंदि जेते लोग खरीददन छिन अर आजे डेट मां अनेक प्रकारे कार छिन मार्केट मां।